مرة كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء على الهاتف وسقطت مني الكأس وتكسرت على الأرض، مما جعلنا نضحك ونستمر في الحديث بنكهة مختلفة.